<hesitation> gnimonɩŋɛ aŋbʋ nɩŋɛ wáana ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ditonɩŋɛ mɛ? <hesitation> gnimo wɛ kavʋ, gbɛtɛrɛ dɩíná gnimo ŋsémo, gnimo ŋsémo, dɩíná <hesitation> akúwá gnimo, akúwá gnimo wárɩ, dɩíná gnɩŋlɛmɔ, gnɩŋlɩmɔ dʋ wárɩ dɩíná atáŋbɔɔ. Tɔɔ <hesitation> béé baá yɛna gnɩŋlɛmɔ bʋ? Sumiseé baá yɛna gnɩŋlɛmɔ, ñba lalí sumise báá gañ sɩ kaá bʋ laláa léle-léle, tɔɔ bʋká baá keli bʋ gnimo adoŋá. Tɔɔ <hesitation> béé baá yɛna atáŋbɔɔ? Atáŋbɔɔ bʋná, baá yɛna bí béená, béená biya baa túkúwá béená, báá lalɩ béená ŋá, báá lalɩ ŋɛ ŋá kpɩsí léle-léle báá saŋɛ baá gáŋ ŋɛ ka sá ŋɛ mʋtɔ. Bá sáa ŋɛ to baá dʋ sátɔmɛ baá yúku bʋ gnimo ró baá lísɩ. To <hesitation> gnimo ŋsémo bʋná nɩ? Ɛ gnimo ŋsémo ɛ béená ŋákéé baá yɛna gnimo ŋsémo, <hesitation> amá ŋáná séé baá yɛna ŋáná béená fɛñŋa, baá vóŋŋɛ báá gañŋɛ báá voñŋɛ. Bá voñŋá ŋɛ báá gboló bʋ feé-feé-feé-feé ka búti ka gañ bá gañŋá bʋʋ lala bʋ lalá bʋ talá bɩ léle-léle-léle-léle. Tɔɔ bʋ taláa bí mɩnɛ too ŋñ ná sɩ gnimo ŋsémo bʋ bʋʋ keli gnimo adoŋá. Too bʋká akúwá gnimo nɩ? Akúwá gnimo ŋsɩbɔɔ dí yáa bí sɩ akúwá gnimo mɔɔ, <hesitation> akúwáá baá yɛna bí, akúwáá baá yɛna gnimo bʋ. Bá yáana bi akúwá mɩnɛ akúwáá baá lalíyá lɔ baá fukuti kɛ báá fukuti kɛ. Tɔɔ ŋñná sɩsɩ ñ ba fukuti akúwá ká pááá lɔ bʋ vʋʋ, ŋnáa? Ŋñá sɩsɩ gnimoó kaá bɛrɛsí ka tɩtɩŋɛ kaá dzɔ gnimo tchatchatcha fɛ bʋtɩ, <hesitation> tɔɔ gnímɩrɛ bʋ bɔɔ dí dzɩñŋá sɩ baá, dɩ wɛná dɩ wɛná, dɩ-dɩ- dɩñbɔ mɛɛ dzɛ. Too bʋná wárɩ. <hesitation> gnimoníŋɛ bʋ wárɩ, bʋ dito, béé baá yɛna bí? Bʋ tʋmʋrɛ vʋʋ, <hesitation> ŋsɩ gnɩŋlɛmɔɔ sɔkɔwá mɔɔ mɔ ñŋsɩ álámɩná sólo, baá kpɛɛrína í. Ŋnáa? Bʋká gnɩŋlɩmɔ bʋ, baá di- baá di gnɩŋlɩmɔ bʋ, gnimo bʋ feé-feé, bʋyɛ bʋ bɔɔ baa diyáá yá. Gnimo bʋ feé, baá di bɩí yá, tɔɔ ŋsémo bʋná baá yɛna bí domóo, baá tɔkɔna kʋdzɔɔ baá tɔkɔna ɖaálaná. <hesitation> kpɛtɛkʋwa ró, baá tɔkɔna bí mɩnɛ ké. Bʋká <hesitation> gnɩŋlɩmɔ, bɔɔ má tíɩ tɔñŋá kala, baá fɔkína, baá tɔkɔna bʋná ró kʋdzɔɔ, ka tɔkɔná kásei, ŋnáa? Mɛɛ ñŋ álámɩná sólo, baá kpɛɛrína í, atáŋbɔɔ nɩ, mɩnɛ nɔɔ kéé baá yɛna bʋná ró, atáŋbɔɔ. Bʋná bíɩ dzawáa yɛ álámɩná lɔ ba tá dzɩŋ dzawáa ká ŋírɛ bɔɔ baá lalína fátɔ tʋrʋ ka gbolóna bʋtʋ ɛɛ gnimo bʋ, bʋká baá tórósi fɛɩ tóró-tóró-tóró álɩ bʋ wá <hesitation> tɔɔ akúwá gnimo nɩ? Akúwá gnimo yáa dí tɔŋ sɩ dá yofó gnimoó dzɛ bʋná, bʋnáa lí sokoríŋɛ léle-léle, ñŋá bʋká bíɩ ŋsɩɩ ŋ wɛná ŋɔrʋná lɔ baá gɛ bá yɛ fɛɩ dito, akúwá gnimoó dá dzá, baá mɔsí ka yɛná fɛ ŋɔrʋná dito na bʋká bíɩ iréé ɔ lá ɔ fɔlɔɔ na ɔ tɔŋ sɩ áá! Ma di dito tʋrʋ doole fɔlɔɔkʋrʋ nɩ, <hesitation> séé baá tɔñkɩ mɩní? Gnimooo áa bʋʋlí sokoriŋɛ! Ɛɛ akúwá gnimoó baá lɛna ŋɔrʋná daá fɔlɔɔ.